كل شيء موجود في القرآن السماء والأرض كانوا شيء واحد عقب الله سوى هذه الدينا الي احنا فيها سبع سماوات سبع أراضي هاي الكون ولا انفجار عظيم ولا شيء هاي كله أشياء على ورق وعلم زائف الي نؤمن فيه هو الي قاله رب العالمين في القرآن الكريم